Mghgaɗa flagna mghgah ɗowe gaskiyə, yaɗa ghlennŋ vita ɗowe mogo flagna mghga ələ ɓozozo kəre, əb mono wənkewanke faɗa goge goge hə əge ɗowo ta ərɗa ke tu mghgaɗawo ɗowe faɗa sosai ma, ɗowe ghlinye əɓ ɓososa kəran uzinha ɓazunti tu uzin ha ɓazunti ta uzin aɗa, uzina nakəm hayə to ndozunŋ ɗa urɗako haghaɗa haye lavo da aurɗakowo hayə ngoɗa gudufa anga di haghaɗa yaɗa golanye to jwowe alən hu husini əe karya ɗalə to jowoyo; to jowe ae karya ɗələ mughga ina haɓoɓu cona, karya ɓalə haɓoɓu mihahana fadifaɗa ghulunga, ɓozozo ɗuzun a haha, kaskiya monə flasnba ngane mun vaya sosai ana ghulanŋ <hesitation> ɗaga, ɗafa todə ɗafa mghga to də ndafa mughga, jaɓe daŋ flagna manŋ vaya, ɗafa mghga gulinŋe tuɓanə jebe da mghga ləmbaɗa, dam va jebe əb tubga wumo vaya ali dum zor, əbi yəbe də mghga haga glwetahaɗa jebeyo ghale uzinaɗa jebe da, tutuɓga kara toi, ɓazaɓazuyin tahanŋ hajəja karahataŋa form Ko jebe dum tubga muɗu kara tuwata umvita ghviniŋ, umnŋ vita mghga zaɗalumŋ bana <hesitation> sai gheronayi ɓugəna ɓuiga cuhurəna paɗe garanayo ghunə lən muzənhan mghgana gaskiya wato cuhurayəŋ mghga dahaŋ jamŋma ha inna faravha tobayənwo ɗahawo zaɗa cuhurayin dala mghganɓaɗa dam mghghayin ɗunaryən haghga gaɗe amma cuharən jamma ha inna farahava to bayənwo da la tahanɓaɗuwo, ha inna fara hava da latavanŋ, ko da li zalam ɓaɗa ha inna farahava da nayənŋwo jama cuhurayənə amma ghalŋze am ata tuɓa ɗa zuɗalanŋbaɗa gaskiya am ata suko haɗa go sukorəta təna vita sukoha ɗa invita ha inna ɗowayəŋ dədəɗatayin avi ləne amvəta haɗu aculenghulange na ha heɗe avulaɗa haɗu aculenghuange na ha haɗe avulaɗa gwe ɗa kulfa inɗa avul aɗa gane kolna to ɗowm da neɗe amveta flude avaling vita hahaɗe avala uzənhada to tswufta nago go gowin da manata inna gane suma inna ɗazutagin vita haɗiwo na dadamun ŋe da vulanita, dadamanŋ jughtalwa da valənəta inna da zumunŋ da mghga am vita ghlaye am vita ha ha ɗowo dadamunŋ da valinita um vidahahade zuyin, Va kera cuhuraɗa na munŋ balanta ɗəko anharatana kaɗahana dama ah faɗufun mghgaya ha undunda tazota ɗaɗi mghganiwo vita zaɗa luwa zaɗa invita zuɗuɓrwo funfi va munŋva ya gane ah negolo damoni dadamunŋe kwarata manzvaya na muna maghnata dadamunŋ to undu gaɓaɗaya təna suma ando manaval inna ngane gaɓanaya umgokanze jajalo ma sanghana dada mung go innahana tundo ko man jatənə mghgini vaya ngane novolo maɗowolo sagana innahane davulə ɓ undu majaval ahu rajana suma umdu, ma cuharalo ah gerolo mokono ghune suma inna da mogolo afa guɗufu dama cuhura ɗakana sai faguɗufuya afalo a cuhuralo, dara cuhuralo zammng mahahaɗe afafa gudufu mghga ko hahaɗe əvalae zugunha ghane ɓagaha vita haɗuwa dadamaye kwaratal tundo munvaya, afaguɗufə, ne golo damono, ajal jamma, ma dada munze ma gunaltya ma jalo <hesitation> ɓo ah vita munvaya ah da gwado inna ngane ɓo ceh, əbya jamma nə kagolo damona Yaɗa jeɓe tubga flaəna, luɓulə tuɓuga flaəna yo fadafada saka jebe me tubgha flaəna ngane faɗe-fadə pəɗa ghuɓu ghnie taha suɗoko sai gwe ghhubtyi ushə naɗa paɗa ɓazazunge tahanga, ɓanzung kaghe tahang kara makərəntatahunŋ ɓazitahunŋ, ɓazikahe tahang nago nago ghladif-tahana bazuzuye kama tahawz ɗiya vavi ɓazalo, ondaɓaziyi kuma tahang ɓazolo ka jebe han, datunga nɓuɗa, ɓuga da jebe da ɓude tənə gane lubhan paɗe um sata lahanŋ vita yaɗa ghulinge jamahan jebe luɓula-luɓula nahanŋ pus-puhə nahanŋ jebe sasa hanza nago mi da cuhurata go mə da ɗuho junghaɗa ghulanye kenan jungha ɗuhu janga ɗuhu junga ɗuhu junga koleeeeh, zaɗafa yaɗa zonyo umsata ha imi mghghayo lube tahyo umvita ta tahyo gwe sukoha gwe ɓazoza ali kare tasa, faɗoɗə ɓuga lə faɗa nago me dhoglo golinghe gwe ɗa kolp junga ɗa gwɗa ɗoho ɗuhuwe jungaɗa gweda maga maga lukaci zura.

Umh nɓazuɓtaha tahanŋa nagoha da goga mandanŋ haɗeka, ammh gogatanŋ manɗanga na gwe da kulufta- hanze muna gwe da vulata- valinyən ɗafa mana tahangna juvira tahanga haidavak sallah mangariɓa ghgo kehe allah magarəba java dum məvəŋ go da, vita haha uvə go yən naha- ha ina muvən vitə haɗuwo na go mi haɓaɓa ina jaha hinayən mavem sai indəvəɗə ghul ɗuho jungaɗo, kuɗaf junaɗo go da ɗuhunta to hinkahelo an ghuntaɗo nago kuluftin ina hana go buha hənə, go ɗa ghzazana sudufva kwənə anga uzinhaɗa, am hina taɗa gwe yaɗa ghulanye, fafata dhugaye, ko dhugugwe sallah to, vita dhuga biyo to hama da varata gwe da vita and hugataɓa, maya- maya ghulaye lala unviɗi ghane munvaya ɗamata vəlah va ŋaba manŋ duniya man vaya, ɓozozu 9 kare ɗana, mogol tina jaɗe ɗana vita lubula ɗa tubga- ah ɓuga lə fa zuro ali jebe ɗa tubga zurif ali jibe da zaro manvaya ko jebe dun flaəna gwe jeba. Alhamdulillahi jebe da tabgha zuro əe alə jebe da tuɓəga wama jebulo lubta golo damaŋanta flaəna ghulenye, maganta flaəna ahɗiya ghulanz na, sasaka ɗa mghga goka monunta inɗaha munvaya tamogolo, dzuka duniya ghulan ŋg sai sai mono munyal dama duniya nga ne manz vanah ya ɗa munze kara ləna sakoho munvaya, va imma sa gama tundo bərana, immi, immi, immi, sata ghama tunda bətunana oh oh oh gma əvala-la hankaliya, ovə warka tuzo jeɗe munvaya, ga-ga-ga gah ndhahah golo tutara jata, ndhahau kojuna tahodo tuza la tuluwa tutra ŋate da damunze karata manata tundu immi ya, to imi ghulaye taworo manz in yarwa imi sasa ghama tundu ahhh ghorol to mokono, dara garal to mokono immi kana sase ghanah tundu man vaya to uvə tubgha tubglake.